Gne karazana voa amzay koa: ao gne f- <hesitation> saramaso, voanzobory, gne sesisa, malahay, gne voasiroky da gne <hesitation> varimbazaha gne lojy.